انا احب اكلتين ، الاكلي الاولى هي الشاورما ، اللي تكون عبارة عن لحم جيج وبيها بهارات وبصل وطماطا ، والاكلي الثانية هي بيتزا لحم ، اللي تكون عبارة لحم غنم وبيها بهارات وبصل وطماطا وزيتون وجبن خاص مال بيتزا ، احب هذول الاكلتين لأن اطيق اغير بالمواد الثانويي مال أكلي والبهارات واطبخا مثل ما اغيد انا.